نعم من المهم مشاركة الشباب في الامور السياسية، لانهم يمثلون البلد ويمثلون المستقبل، وافكارهم اكيد بتساهم في تغيير المجتمع، الشباب دايما عندهم <hesitation> رؤية مختلفة وطاقة جديدة، وتساعد في حل المشاكل، اذا ما شارك هو يصير صوتهم غائب وهذا يضرهم في النهاية ف-ال-ب- المشاركة تعزز ديمقراطية وتفيد المجتمع بنفس الوقت.